Овози мавҷҳои баҳр ба ман бо оромӣ, истироҳат ва ёдҳои ширин ассоатсия мешавад. Гӯё табиат суруд мехонад, ва ҳар мавҷ мисли нафаскашии уқёнус аст. Вақте мавҷ ба соҳил мезанад, дилам ором мешавад, гӯё тамоми фикрҳо шуста мешаванд.